E’u paruna storinana vava onivuli, vanua nai apuru arava ai vivsau da vide gegana e’aena, karakoi vuisau da ai karakoi. E’u puruna a’anana vanua nai, vanuanai a’kom’ea. A’a makuva mauri dada marasida ia iagana asidi verasidia a’anana hia iagana. iagana osidi ve’kere kapea a’anana iagana mauri nana meu makang mauri dada, makava meori dada genonoa va. Makang a’anana naida ia iagana rinida gawa dada da iabi roa’va ganune iagana a’anana, makava a’anana ura ura mei da nobo’o na anana tin geim da, mabol da a’adina a’adina. soka da ragbi da. Iaganavoisani dia kaudada iada ia fon nai no ed amia, fon nai ne eda nob’o do nobo’o Mausi na a’aenanai a’anana nonoa badi nana gava da beu dadai a’anana inonga vaisi. Roba da gemi ava, vea de gemiava. Ova gana ova kasi veinai ko a’anana ai vea na ka vo dibaia, e, gavera nai ova ebo vaiaru e boroma ka ovo akunia. Ia, ia mauri da vokore bo’bou a’anana, makava dada via dada genonoa va. Gava da, gava dada marai, iagana, iagana a’anana gava da gava dada ge kevea va, makava anana gava dada marai. Ova gana, ova gava gava genai ko, moni nai ova gava ova kako ai atlist a’anana moni na suinana no voabia vogana. vogna uga aenaina stoa ai e makedi ai a’anana gava da gava dada marai, uko muna vei dai, baekena voabia voganaina a’anana ve’age. Iagana ia moni na sui nana vo abia vogana, stoa na aonanai a’anana ai viueka ai ve’veo ai’ai. A’a vanuanai a komea a’anana, urame da osidi i ebo boubou urame dada a’anana voisani did a’anana iada ege, iaga ura urame de voisani dia a’anana, iada ege. Makava ura ura me dada aidada ava dada gemakau ainide roa’va, aiekdada, avadada eda boe no eka a’ananai. Viu eka eda vau’e. Iagana uraurame, da, aida dada, ava dade eda boe eka ana, ed amia mia ainida, da eda mekau b’au’au veo veo, vasia iagana uraurame dada bea’au veo veo, makava dada urame dada be mai bau’an de e. E’a vanua na mausinana enonoa va be ia taun na mauri nana. Vamia nai imia ibabaga vavaina roba vavai da. gaba gaba nau uinoa a’anana kau airara vegia o. oi isa gana isa roba vavai. Vagarada viua. kaia da viabi. ai vigana gerea vigana robana vigana a’ananai ivuida. igugubu da vi poanida. vimai a’anana ai veko ore vesia. iavaruna a’anana ana rama da ko vu virinidia. ainonina rame da koi voviririna. Ai urame da viava lain nai noku ai vevaonimai. onina, a’a rama na a’a rame na a’a ramen a, a’a ramana a’anana vovirina. onina a’a ram ana a’a ram ana vovirina. Rama da vivirinida. roba da virausia, ai vimai vigana ruma. Raviravi da ai vimai vigana vanuana. ai nebo’o da ago dada. A’a mia mauri na avai nana a’anana enoa va simpol. iagana. iagana vogana gerea voka anana moni na. Igana ai vigana abu naka voka a’annana. ai. ai mmoni na vogavagova be noku ai vigana. Veo, ai moni veo. ai da vovau’e. Abuanai no vomia ne. Kamasia, makava mauri dada genonoa’va. a’a naida ipuru abunana a’anana vanua na, oraosana va. Inoku ai a’aenanai ibabaga vavaina amasia iagana uraura meda da mai makava uraurame dada iagana eda ava kapea a’anana makave uraurame da ia bau’au na a’anana iada abadadai, iagana uramedada a’adada bau’au veo veo. Eda isanio. eda ouraro venio a’anana da eda busy ai nnio ko a’a makava urame dada eda ouraro vebio a’anana bau muda eda au gaga eda ouraro venio. E’u story na suinana kau na’ana.